ଦରିଵର କିଛୀ ଦରିଵର ନାଈ, ଆମେଂ ଆପନା ଉସରାଖ୍ଯତା ଭାବରେ ଓଲେ ହୈଵୂ। ଏବାଂ ଥୋଡା କିଛୀ ବର୍ସା ଲାଗେ ଜାଏଵେ ହୋତୀ ଅସ୍ଵିଦାଜ୍ଟା କୋ ଓସୀଡିବ୍ଲେଂଟ ବାନତୀ, ଦାଏକରୀ ଡାଉନେ ହୀ ରୁହାଂ ତୂ।